Tsꞌaⁿ chaꞌ na nnda̱a̱ nntseijno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ tsꞌom cwii yucachjoo chiuuwaa na machꞌee cwii televisión tsꞌiaaⁿ najndyee nntsoom na juu xjowaaꞌ macaⁿnaꞌ na nncjaaquieeꞌ chom juunaꞌ ndoꞌ juunaꞌ ñꞌoomnaꞌ cwii na matseicajndyunaꞌ control yuu na tsꞌaⁿ nnda̱a̱ nntseicanaaⁿñê chom ndoꞌ nnda̱a̱ nntseicanoomꞌm chom yuu na tsꞌaⁿ nnda̱a̱ ntseiweeⁿ na cꞌuaa naquiiꞌ juunaꞌ ndoꞌ nnda̱a̱ nntseicjeeⁿ na cꞌuaa naquiiꞌ juunaꞌ ndoꞌ juunaꞌ nnda̱a̱ nleilꞌueeꞌñê chaꞌ na nntseijndyooñê ljoꞌ na jom ñecantꞌiaaⁿꞌaⁿ naquiiꞌ juunaꞌ.